زما په نظر کې چیرې ماته انتخاب راکړل سي په دری وخته ډوډی کې د سهار، غرمې یا ماښام یو یې پریږدم. نو زه به د ماښام ډوډی پریږدم، ځکه څې د سهار ډوډی خوراک مهمه ده او صحي ګټې زیاتې لري د ورځني کار د پاره او غرمه هم همداراز. ولې د ماښام ډوډی چون وروسته دری ساعته باید ډوډي ونه خوړل سي دا بهتره راځي.